Eritsereto hoe iha mpitondra roplany no mandalo ao <noise> agnaty tafio-drivitsy. Ino gny volagninao amin'ny mpandeha mba hanomeza fitokisana androzy iaby reo.